Kantatu'uti, nteesa, nteesa ja kasati ja este kuuti tikaka yua naniti cuervo nkuu kiti yuka nkuu taka saa kueechi kakao sáá carpintero tisaa este rriki kaka'a ji kiti yua este ninguu taka sáá kuechi e siempre ja tindu ntinduti kajika ¿te ntava jika ntituuti? Te nteetuuti kasa'ati takati a ja ntintuuti yuga, yuga katanti kajakiti yuka taviti se'eti a ja yuka ta'aviti yuka o sea tuchi yua kantatu'uti mate kana'ati naun tu'u kati, kotuchi, ka ntatuti va'a xee kasati veeti, kasati takati yuka tavi se'eti a ja tuchi ma santani o chituchituchi suaku jinisa vatu kaa este este na kiti ku matiko este iso kuu kiti yuku kantukuti te kantukutu jenteti yavi te kataati seeti ko chi ntitu kochi kantatu'utienta mati yaga chi tu yuga chi tu historia nee vasa ko tu chi masa kantatu'uti suka ku.